himins og jarðar hafa notið sífellt meiri vinsælda á undanförnum árum

hlaðvarp eða

á ensku er í raun bara upptaka sem er aðgengileg á netinu og fólk getur hlustað

þegar því hentar hér á landi er Fílalag þar sem kafað er í hyldýpi tónlistarinnar við fjöllum bara um eitt lag í bara svipað og útvarpsmenn gera oft

lagið og tíðarandann

sem okkur dettur í hug sem að tengist því svo eru það aðrir kimar samfélagsins hismið nýtur mikilla vinsælda en að fjallar um þjóðmála á gamansömum nótum við deildum skrifstofuhúsnæði og hittumst mikið í kaffi og einn daginn sögðum

af hverju erum við ekki að taka þetta upp það hlýtur að vera salur fyrir það sem er í kringum Kjarnann það

létt og öðruvísi

að vera ekki mjög þungir þetta á ekki að vera sami stíll og kannski Silfur Egils

við tökum fyrir málefni líðandi stundar en svolítið eftir okkar höfði það vakti athygli að það var engin

í ljósi sögunnar er eitt allra vinsælasta hlaðvarp landsins en er reyndar alltaf fyrst flutt í línulegri dagskrá á Rás

Vera

ég er alltaf að hugsa um hvað getur verið næsti þáttur mér finnst skemmtilegast að geta tekið ótrúlega afmarkaðan atburð í næsta þætti sem enginn vissi neitt um eða eða eitthvað slíkt þannig ég er

menn eru að nota og hvernig nálgast

andspænis þessum

mat sem maður fær á fínu veitingahúsunum okkur fannst þessi fíla lag er dæmi um þátt sem vaxið hefur fiskur um hrygg þeir Bergur og Snorri brjóta

þáttinn reglulega upp með því að flytja hann beint fyrir framan áhorfendur í höfum verið að tala svona saman síðan við kynntumst í raun og veru við erum alltaf

eitthvað um músík eins og áreiðanlega margir gera liggja yfir

og horfa á eitthvað fyndið

svo lítil pressa við ákváðum

við að tala saman og þurfum ekkert að breyta því mikið svo hlusta þeir sem vilja hlusta

eru jafn ólík og þau eru mörg sum eru

byrjuðum

búnir að vera á Kjarnanum lengi og fengum þar allar græjur við þurfum að byrja á

en hafðist á endanum við gerum þetta sjálfir

með sinn hvorn bakpokann ég er með upptökugræjurnar og Grétar með þetta er ekki mjög

ég byrja

á því að fá hugmyndina það er oft það erfiðasta síðan þegar ég er komin með það byrja ég að skrifa hver þáttur er kannski fjórtán fimmtán síður af texta sem ég

er nokkra daga handritið er til eða meðfram því finn ég

oft er ég með einhverjar klippur og dót sem ég finn

yfirleitt af netinu

allt er komið læt ég lesa yfir handritið og svo í stúdíó og þyl þetta allt saman upp sem betur fer alltaf með góða tæknimenn mér við hlið sem hjálpa mér

að setja þetta saman og koma þessu í loftið við erum búnir að gera þetta í fimm ár það var enginn að hlusta fyrst en við orðið vinsælt núna ég fæ rosalega mikið af jákvæðum viðbrögðum og kom mér mikið á óvart

mikil og góð viðbrögð

hvað eru margir að hlusta

ég sofna alltaf þegar ég

tek því

sem hrósi mér finnst mjög gaman að geta að geta höldum við áfram þægilegt og skemmtilegt hlaðvörpin eru svolítið þannig það er ekki verið að ota þeim að neinum sýni úr blóði hennar voru þó notuð við

telja að ég sé einhvers konar einhvers konar

það sem er svo skemmtilegt við útvarpið maður er bara rödd

ekki vilja vera í sjónvarpsviðtali heldur

ákveðna mystík yfir því hver ég er þó Vera kjósi meiri dulúð er hún samt oft minnt á þáttinn sinn til dæmis þegar upphafsstef

byrjar að hljóma á óvæntum stöðum ég hef lent í því og aðrir að fólk

ég eigi að byrja að tala mér líður eins og ég sé komin inn í stúdíó og sé ekki